Pos se me vien la Praça Amarrón de Caçris, una praça una mijna rala ena horma i que no sé lu por qué l'izin assina, peru que tien unus gangus i tavernas mu aparentis. Mos gusta lo bien que sona en estremeñu esta colol: amarrón. Di-lu tú tamién: amarrón. I no marrón, comu en castillanu. Sotrus amarronis que se me vienin sonin los delas castañas i los delas billotas peru, craru, ara no es tiempu d'ellas.